Ogey anir anir di amoogh oghilaany enaan anir di r'adiikuom ghan we, anir di a like iyaar pho epe pho olhom mo odi a like bo abile iyaar pho epe olhom mo odi u/like bo odi o/like opo ku ogeny anir ogey ahnir pho po anir di amoogh igey araaghara raaghara pho ipe pho adinya igbia pho eye bo emiteom na aghi po adinya ilgbia pho na ka miin ni idipho ephomoghion olhom r'anir idua k'ake ku eru ku iduon edua bo k'ake ku eru enaan pho ekaaph ni ipe pho ekpean naan bo di ahnir k'atol ebile ekaaph ipe pho ekpeanaan bo di olhom k'atol adinya igbia pho ku adinya di egbaaph emiteom ii adol di anir akpe orol iduon mi aghaaph bo sien mo adol oghi laany omo ogy awe pho alhem bo ke pho abile bo alhem bo de pho Epe apakiri pho olom mo ohlom mo odi esi ongo ghan anir pho odi tor obo iyaar pho epe pho anir pho odi r'awa bo and anir pho odi r'awa bo ohle pho olhom odi esi ongo olhom bile odi esi olegheri mo ibaman muny pho abidi kokini askul ibamanmuny pho odi k'ole ni edien anir pho odi esi osaghan edien ongo ghan olhom mo odi edi ebile etum pa ootologh rusuma ibamanmuny pho r'owurogh ibananmuny pho muum osi ghe oghi mom asukui pakiri anir pho anir pho amoogh ni ibadi areten odaph idipho adinya iigbia eghaaph bo pakiri olhom odi ka bile ken amoogh oghilaany enaan iboom adighi oye di aso orom loor iboom abile adighe oye di ra wa ghan oghirisigh ipe pho ku areten di olhom mo akpe oomoogh ani anir pho akpe oomoogh aani bal obile odighe we eepho r'awe di ro/wa ghan sighiton Odighi we <hesitation> okumu enaan odaph areten pho enaan ipe pho azihovah aghaaph bo pa pho adinya igbia pho opopho ku aniv di akpe ophin anel opo ku olhom di akpe obal abirini pho mem di eten ughi ghan ruutu <hesitation> ologhiotu ku opuru mo mi ra wa ophim opar oper anir onyani pho ophon a tol ika, opuru raghara pho ku mo puru raa hara pho ku obem mo anigheri mo kia ni aphin nyidipho i/lo ghan mun idunon nyidiphio awe mo sighe anaan mesighe odo eten di enghe esighe etu engo oye na apuru nyodi mo ungo timi odi ku alegheri ogeny anii abile aleyheri okaraph anir odi ku kango ephen ku edi odi abem bo kam anything di erol mudi odi ina ka/ngo mo odi amoogh ongo ana odi bin ku r'ango ghan we pho egey areten pho ipe pho enighe bo obo na ka/ngo mo odi amoogh ongo ana odi bin ku r'ango ghan we pho egey areten pho ipe pho enighe bo obo na ka/tue amin iduom oye lekpar ghan ni omun duom oye bin alegheri mo oper oye anigheni oper o/nighe